Ngamwe mwene andola komeho yoomvula omulongo kalunga ngela ando okwa kwatha ndje omutse etagu kala kumwe nothingo. negalikano lyandje lyakehe esiku shampa nda penduka otandi otandi pula kalunga kandje andola ndi kale te hokana nekulu lyandje. tatu tungu egumbo lyetu. tatu mono uunona wetu. tatu wu tekula megumbo lyetu. andola unene onda pumbwa ngaa ndina egumbo ngaa lili lili nga moshikoto region mu nda valelwa. No- ndina mo ngaa nuungombe wandje wuli utatu. nuukombo ngaa uli omulonga na uyali. heti ngaa ayee teti daniel ee. ye tati "taatee"ka tale utale heya twa- twa thonene mu febuluali okena oku kala keli nawa tuka tule komakala. Unene onda hala owala andola niilonga. Iilonga ngaa andola yili hwepo. kayiishi ngaa yo. tatu tatu kondjitha ngaa paife shaashi omuntu paife oho kondjitha owala opo wu- wu kale inoo sa ondjala megumbo. kapena ngu teku etele omboloto ngele iho longo. Ando muule moomvula omulongo mono andola unene kalunga onda hala andola ta kwathelendje owala shiikolelela ta. andola tuuvu ngaa egalikano lyandje. ando tuuvu ngaa omagalikano gandje andola. oku hokana. oku ninga egumbo lyandje lyoko lyomondoolopa. negumbo lyokomukunda. nuunonga ngaa andola wuli utatu. te kala andola ndina onkalamwenyo yandje ndina ezi- ezimo lyandje ngame mwene ndeli totapo ngame